كينيا جوها معتدل طول السنة ، لكن برضو بختلف حسب المكان والارتفاع يعني السواحل زي ممبسه الجو بكون حار و رطب طول السنة وفيهو امطار موسمية في العاصمة نيروبي الجو بارد في الصباح وفي الليل لكن دافي بالنهار <hesitation> لانو كينيا مرتفعة ده بيخلي الجو معتدل طول السنة و في المناطق الجبلية الجو بكون بارد شديد وبكون فيها تلج فوق في القمم بتاعت الجبال